मेघ से हमर लाईफ मे कथि जुडल बा मेघके टाईमे बहुत बाएक चलेबारी एक दिनके बात बा हम जन्क्पुरसे लेकर बिरग्ज तक्ला । हम आठ बजे से लेकर बारे बजे टक बाएक चलेबारी ऊ दिना बहुत दिनभर मेघ परते रहे हमारा ऊ दिना बरी जरुरि रहे जनकपुर जाएके। ऊहेला हमनिके बिरग्ज से बाएक स्टार्ट करके जनकपुर तक्ला गेली पुरा मेघमे भिजैत भिजैत रेनकोट त् लेले रहली मगर रेनकोट से किछो । ना तोपाय सब पैन्ट वेंत भिजगेल रहे सब कुक्ष भिजगेल रहे लेकिन तैवभी हमीनिके जाके छोरली बिहान जानकी मन्दिरके दर्शन करली दर्शन करे जाएखुना भी पानी परते रहे । ऊसनकेमे पुरा झिमिर झिमिर पानी परे ऊसनकेमे हमनिके दर्शन भी करली भगवानके माजासे फोटोवोटो भी घिचाली पुरा आभित्कला । ऊ दिन अभि तकला याद बा हमरा आइसनका मेघमेभि येतना मन्दिर घुमे गेल रहली आ पुरा घुम्के अईली ।